أول شي <hesitation> بأطفي الثلاجة يعني عشان ما يصير أي مشاكل بعدين بأشيل كل الأغراض من داخل الثلاجة وبعدين أرتبهم على الطاولة أو في أي مكان حاليا يعني الحين خذ <hesitation> بأخذ <hesitation> قطعة قماش مبلولة بموي دافي مع صابون وبأمسح الرفوف هذي الجدران إذا في بقع صعبة أحط شوية خل مع موي وأحاول أنظفها.